Ləbitinɔ <noise> jə fefe lɔjino nʊ a nyimbɔ fetəm lɔ a bʊmi kumfiyo, kumfiyogɔ na nya kantiyangi wʊni ga maa lɔ gənole woi, <noise> gə benən sangəntiyan a beba təba təba təba na təba sangən tiyanɔ a dʊkai, a benən yɨlagɔ ba yala tənoi sa maa kwatigə wo kwaama nə maaji gən kanga kumfiyoga fem lɔ ni be buwo yuwa miso səgle tangən ləbitino, kaman bə jwantal, bə jwangkulang, kʊkʊ lɔ jino, bə kukulo lɔ jino jə kʊ nən yɨla. Kanga bə kʊm bulegɔlei jə kʊ lɔ jino nyo. Jə kʊle jə kʊle jə kʊle ja benəm yɨlagɔ baja maa lug lug kambi <noise> ja wo. fəməno baja dəgala təgo ja fegən wʊni mwe miso doule. Ja kʊ gən ja kʊ gəna dubka. sosai wʊni mwe miso doule kajəl miso doule kaman kukulog sai fe lɔ gəno yəla ba sulsuli <noise> kileye kukulogo gə saka saka lɔgəno kʊ a saka a fe nən lug lug nyo sa maa kwatigo wo. Mwe miso doule ja kʊkʊ lɔ jino ja kʊ a gwi be yai ja yəla ja sulsuli na ja <noise> kʊi ja mʊr ka dʊka səbɔ kan tiyangɔ <noise> to naja <noise> sa lɔ jini ja. dukan gəni ja dʊka səbo kang tiyangɔ. Yuwagɔ ko tena na we miso səg lɔjinɔle mwego ko swiyo tena na we migə. dou lɔjinle kaman kukulogɔ a nyim titəm lɔngɔ a laa kumfiyogɔ. Jino lɔ jino ja saka. saka nə lug lug nyo sə ja ma kwatigɔ a mʊgɔ gən <hesitation> ləbi kʊtiyagɔ jino <hesitation> ja kuli tiya jə tullei ga ja tul kuli tiyagɔ ja kʊ a yəlam buwai sə ja ma kwatigɔ wo a mʊgɔ gən səja buu wo kanga lebitinɔ ja fem lɔ jinolei.